<noise> Hafana mandavataogn'agny. Fa misy fotoa amin'ny fahavaratsigny <noise> da misy <noise> siklôny; <noise> da tena mandravarava; da gn ny misy fotoa koa da misy Oragan.